<hesitation> Bleu nuit ndreky edy <hesitation> couleur mihaja azo sokajigny agnatin'ny couleur mihaja izy satria ôhatra ataoko hoe ankôtran'ny mahitiny de <hesitation> izy koa zegny afaka <hesitation> afaka safidigny koa zaignagny izy hisy <hesitation> mba mampiseho zay le fi- fihajana zegny de <hesitation> raha tônga agnatin'ny saigny agnahy vôlohagny ndeky kô mikoragna bleu nuit zegny zegny hoe aligny fi- <hesitation> fi- fipodiagn'ny masoandro magnagno karahanjegny.